نتمنى لو كانت عندي مهارة الطيران اللي نجدر نطير لأنها حتكون عندك حرية أكبر نحب الحركة حيكون عندي حرية أكبر في التحرك وفي التنقل ونجدر نوصل لمكانات بعيدة، وكيف ما نحب السفر يعني لما نطير حن-حنحب السفر أكتر يعني حلو فكرة أنك تكون طالع فوج السما.